انا مادابية نكون حاصل في جزيرة وحدي وشن انا مانسحق حتا واحد وحدي راني داير كي الفليم هداك تع طوم هانكس اني نحي حبة جوز الهند ونديرلها وجه ونعود نقسر معاها ويعود هو صاحبي خير هنيني نهنيك